A xinla o nakan bluulo te diikaꞌ bluilo de tixi wendo obchin le rano re newa na ri to xc̱hela xi din la loto nika lo xchao um lulo nan lli diu lega bin wale agono per tikale na ninnor wenta kanika rraka